क्रोध खीस इसब्द होगेल न इहो हमनीके जीवनमे रहैये । सब जाना खिसियाइये, सब जानाके मनमे खीस रहबे करैये । आ इ जौन खीस बाटे न एक्रा हमनीके न देखेसकैसी न केतना केक्रामे खीस बा ओक्रा नापे सकैसी एक्रा खाली महसूस करेसकैसी । आ हमनीके उइहे जीवनमे एक न एक चोटी एक्रो अनुभव कैलिही होम खीस कहेवाला चिज । आब खीस हमरा हमनीके टाल बात सबमे चलैये । आब केक्रो खीस कथीमे चलैये त केक्रो कथीमे, आब जैसे कि हमनीके होमवर्क बनाइतारी आ केक्रो कौनो चिज <noise> न अबैता त हमरा तखून्ता खीस चरहैये । आब कुछो हमनीके जैसे कि किछो सीखेके खोजैतारी आ सिख्ते सिखैतारी केतना सिखैतारी केतना प्रयाश करैतारी आ हौ चिज बा न होइता त अखुन्ता चरहैये । आ जैसे कि केहु हमनीके बिना मतलबके गरियादेइये हमनीके आरामसे जाइतारी आ केहु हमनीके गरियादी तखून्ता खीस न चर्ही खीस कैसे न चर्ही सबके खीस चर्हैये इ होगेल। आ जैसे कि हमनीके आब कुछो काम करैतारी आ केहु आके हमनीके बीच बीचमे वथी करैता है कर्दे त हौ कर्दे कहैता है बोलैता है बोलैता हल्ला करैता त हमनीके तखून्त्रो खीस चर्हैये । लेकिन इ खीस चिज बाटे न एक्रा हमनीके अपनीके वथीमे राखेके चाही हमनीके आब खीस खीस बाटे न त खीस आब एक्रा हमनीके कम करेके चाही काहेसे खीस जहियो कहियो हमनीके खिसियाएल रहम न त हमनीके काम न बनैये। ओहिसे हमनीके खीसके कम करेके चाही आ एक्रा करेला टाल एक्रा करेला टाल एक्सर्साइज़ सब बाटे उइहेसब करेके चाही ।